E li awaj che nem richomb'al che wachuleew, kinejeel, kinejeel, k'o kichaak patan pi wachuleew, wa qilan he kikb'aj qate't qamam, e taq tz'iken ke'aq'ek, e lera' keb'ixnek, keb'isnek taq tz'iken, he k'o kikb'aj chikyan cha', rimal la' em kinb'aj re'en k'o kipatan k'o chewa' kikana', kikya' kaan chire' pe qak'aslemaal, pi wachuleew. E laj tz'e' kinwil r'en k'o nan saqa'n rino'jb'al, he kirb'aj chaqan wa xa' kipe juun kib' raqan, kirb'aj chaqan ke ke'aq'ek rimal xaqara' wa k'o wunaq cha jaay, ke kepetek, el juntz'e' la' ela' kirb'aj chaqan k'o wunaq. xaqara' li tz'e' kib'eek jun rik'in, kitarb' b'iik y wa kab'aj chan kattzalaj b'iik, kattzalaj b'iik, kipe jun tz'e' kar karila' richan, e juyak he k'o kib' tz'e' re jun wachalaal e xikilan che xaq'an rachalaal pil ch'iich' e xepetek li ki'ab', yyyyy xepetek tek'ara' he em he xaq b'aj chikyan che ketzalaj b'iik xetzalaj b'iik ya e nik'yaj b'eey aj k'och wii' xetzalaj b'iik nik'yaj tz'e', xaqara' li tukor e jun tukor. k'o re qas rajawxiik, k'o ripatan waral, he wa wa k'oq' chaq'ab', wa saqarek, k'o kirb'aj kaan cha', tonc kinejeel kinejeel, k'o jun kib'anb'aliil, k'o jun kino'jb'aliil ya'm kaan chikyan, e he kipe, e kinb'aj re'en e li tukor, el taq tz'iken xaqara' li tz'e' ela' qas e qas e otz, k'o kino'jb'aal kiya'm kaan waral pe qatinimit pi li wachuleew rimal li ajaaw.